Lõuna-Aafrikah om kimmähe umbõlõ kuum, nii et <hesitation> määndsitki paksõ rõivit ei olõq kimmähe üteh vaja võttaq. Pigemb määndsegiq suvõrõivaq ja rannarõivaq.